باور هغه احساس دی چې له کوم شي یا چا سره موږ ځانونه خوندي او آرام احساسوو. دا د اړیکو بنسټ دی او د خلکو ترمنځ همکاري او مینه رامنځته کوي. کله چې باور وي، نو ستونزې اسانه حل کېږي او اړیکې ژورې کېږي. باور بې له شک او ډاډ سره تړاو لري چې هر څه به سم وي.